Nagnino loatry rô ty lasiety ty, da sy nagnety avao koa anareo tagny teo, sy raha lasetiko an'ity rô fa da iendriko e nividy an'ity da ankognaia gnanisika ty agny abako, maty etoa asika, sy mainsy mitady hevitra asika roy, mi- mitady hevitra solon'ity lasiety ity fa sy mety za.